Фарҳанги Мексика омезиши анъанаҳои қадимаи майя бо таъсири испанист. Ҷашни рӯзи мурдагон яке аз муҳимтарин ва рангорангтарин ҷашнҳост. Мардуми он хеле оиладӯст ва диндортаринанд. Ошпазии мексикоӣ бо таомҳои тезтаъм монанди тако ва начос шинохта шудааст.